<noise> mfein noi ke beh zamai ri, ku rig dəng mai yi ku sid sa ba jenna-jenna ba bəg wa nəm bəm rig sa, ama bəg wah nəm bam abəg wah nəm bəm, a ma bəg wah nəm abəg wah nəm kuyi ī ku sid sok zuoh a kaya mpər ǹ məng yi ka sid sa bəg beh tiu yi i sid dəg baí ashe kati ba nrig sa, nsok zuoh a kaya mpər, yi kah ku sa nsani məng so nsani sai ma manə fəd məng, ku sok zuoh a kaya mpər ri məng mau sa bu ziu məng beh ma ked nye ya dad a wog di asane a woi bahubba she be ked bəg ya nəd tannu nsane sane nsa ba she məng jirikaiməng nfəg ba bəg sha mai dəng mai bu bəg jenna za mai ba sid nsa na wa keh nken reha bahubba sid re yai ama dəng bəg-bəg sa məng a ma dəng mpər zain wuin anəm shi nəm ang sa nsani bəg kai re ku dəng yi kui jin wuh riyei re ama zim aye sa buwu, a woi she inda a zaa mai dəng mai ama rig sa bu ku sid bəg bu bahubba məng shi ya sa mbag shar mpər nəm fyeg-fyag məng re, nrig sa ka ya mai nma bəg wah nəm bam nbəg wah nəm bam nka kinau bahubba nma zim nrig sa buziu san məng rig nəm, nmafəg, nmayinəd ba ku dəng so a woi məng npəm bn ke ri ndəng yi kai ku dəng nam bari nku saməng. Mpər ha dəng wu mpər ha dəng wu nəm nku sa məng ama bahubba sid re yei bəg ma dəng re bəg ne bəg fəg məng a rig shad-shad arig dəng wuoh wuin ku ba ba ha məng ku rig sa, ashe ba ke a dəng wuoh ku ba bashe məng keye sa yanzu ha ba dan fəg de nai ʒini məng a woi she ama dəng mai bu ma sid bo bugkini mai ri ma sid buoh bah asan san nyinəm nmah sa san̄ məng nsa məng, ake ayarbu hwai ku dəng wu ama kig ya be wu yi iri ayarbu-wai arig hwa har jenna nma rig yabe myi iri ba nrig hwa nəm nma rig ya na be kuoh myi irí ba nrig hwa nəm nma rig ya na be banna myi ba mrig kwa nma rig ya na beda bəg rig sa basaməng myi ba nrig hwa nəm beh ka ba ma sanməng nya beh wah ri məng, nsaməng nwoi bah bba she bəg ye karke bəg zuoh ke, bəg kurke nzw ke nkad arig fin rekai ke funishumen ama dəng bəg bai awuh zaa bəg məng, awuh shan bəg məng asa ziu bəg buziuməng, ama mpər ma dəng mai bu nmayinəm bashe rig wubba mai nrig pən voh yei n rig sa ba ke abəg dəng amah amah dəng mai bw nma yinəm bashe nma sare bai fiud məng n saməng ba ka ma dəng mai nma yinəm wabba mai nka samang ama nma yinəm rig wabba mai nrig pan voh yei gbəm gbəm nrig sa ma kah san məng nsa məng.